Hoonde didi hoonde, joye jwee didi tati nay joye jweego, hoonde jweetati. Woodi bo jei mi wiyata, hoonde go'o hoonde, bee hoonde tati nay tati hoonde jweetati jweedidi jweetati go'o.